Mnyama ini nimfuree ni mburi, ang'u mburile, kwanza mburi, ni myama ni myama inyi nimfurie. Ang'u mburi wakiumi aghire harufu tuachi tuchiinukia, halafu niwathafi wachifua kindo kichaa. Inyi binafsi mburi nimfurie, ang'uu kwantha achifue na njaa kipindi kya ukame ayerima yamaghara kavu. Koo mburi inyi nifurie. Mbolea yapho kwanza achinya karanga, mchafue, mburi nim- nimyam inyi nimefuria, aghiro mburi nyama nifurie tha mburi